Famonoana afo ndreka, anatina tavoahangy karaha menamena zegny izy io aminay aty an, de misy lohany an, fivoahan'le setroka fotsifotsy an, le hamonoana afo de misy raha potserina dea mivoaka le setroka fotsifotsy iny an, de iny no mamono anle afo